إحتفال بسيط وهادي بدون دوشة, إنجيب كيكات, نجيب بيتزا, <hesitation> نقعد نتذكر الماضي والذكريات, نطلع صورنا الجديمة, <hesitation> أستلم الهدايا, <hesitation> أهم شي الأجواء تكون حلوة, نسوي فعاليات, نلعب ألعاب.